الوظيفة اللي نتصور باش نكون سيء فيها بلا شك هي الوظائف اللي بتتطلب شغل بدني شاق أو وظائف في المجال الهندسي أو التقني اللي فيها تفاصيل دقيقة تتطلب تركيز عميق، ها النوع من الوظائف يتطلب مهارات فنية أو قدرة على التعامل مع المعدات المعقدة، وهذه مش مجالات قوية بالنسبة لي.